<noise> Sɛ merepepa me "fridge" m' na mesisie mu yie a. Ndzɛma ahorow a ɔhyɛ m' a ɔbɛma no mu abɔn ne nyinaa meyi ne nyinaa aba paado. Na afei medze tam abɔ nsu m' na mapepa no mu ne nyinaa. Ne nkyɛnkyɛn beebi a biribi botum akɛhyɛ hɔ asɛe no, hɔ nyinaa no medze koraba no bɔ nsu mu a motum na mapepa no mu nyinaa ma no mu atsew nwaenn.